Aku men binatang yang muat ku jijik nian kak ye asek ku ulat belatung tu la tadi, men ulat belatung ye kan kelegho dari buntang binatang. Nah dem tu pulek ye tu nge ngeliut- ngeliut pulek, entah mak mane e ye pacak idop model itu pokok e aku la jijik nian dengen ye tu, ye dari buntang binatang tu amen toboh dak ngerak e buntang binatang tu ibarat e cak due ahai ape se ahai be la ade pasti ulat belatung kak tadi, tu la ku jijik nian mane ye tu men kene awak tubuh kan kene ke kulit dem tu ye tu gatal pulek toboh jijik, amen toboh nak makan teingat- ingat pulek ngan ulat belatung kak pokoknye jijik nian dengan ulat belatung. Dem tu pulek men nak jijik tu denga dengan ulat bulu, ulat bulu kak aku jijik nian dengan ulat bulu tu ye mane bulu ye muat gatal dem tu ye tu amen kepalak toboh ye tu jijik, toboh dayi ati be asek e tu la dak mak mane model tu na dengan ulat belatung kak. Tu la ngape aku jijik nian, yang namenye pokoke yang namenye ulat, ulat tu way dem aku la jijik nian dak pacak nian pokoke men la berurusan dengan ulat tu, jangankan nak megang nyingok e be aku la jijik nian, amen ibarat e sekedar kate uluk boye, uluk ulo itu dak pule kejijik igo buo amba lebih ke takot kan, amen sebangso ulat tu nak ulat ape bae nak ulat bolo, nak ulat ini buah, nak ulat dian, pokoke yang name ulat tu la muat jijik nian aku dak tan nian dengan ulat tu. Dia tu mak mane ye, bentuk e model itu sek luk bentuk lucu- lucu lo itu, tapi ye tu jijik dak tau dak katek lucu e pokoke di ulat tu.